पहिली म्हणजे आपल्या जया तितक्याच करप ना चड आणि। ना कमी कोणाकय वाचतान तेक विचरण आणि। तेक कित्याच्या जया तितक्याच वाढुंक जया ना झाल्यार। तेक स्वतः अपुन घेऊंक सगांक जया जेणेकरून। <hesitation> हेवं पिड्यावर जावचा ना आणि। कयय करताना सारखो लक्ष दियुंक करूनक जया। जेणेकरून काय करतो ता रितसर जाऊंक। जया आणि पिड्यावर जूंक जायना।